Sɛ ɛpɛ dɛ ɛhwɛ <hesitation> - ad- biibi a edua ewɔ ɛdan mu do a mma oyin yie a. Mpɛn pii no adze no efifir ne ntsi edze besi beebi tse dɛ ntokura ano anaa beebi a mframa <hesitation> nna ewia bɛka n'. Ntsi edze si hɔ na ewia ka no a ɛno ayɛ adze a ohia no papaapa kor. Dza otsia nye dɛ sɛ ɔyɛ dua bi a ɔpɛ nsu paa a eno anapa na ewimber bogu do nsu. Mma nsu no ntaa ho, epetsepetse do nsu anapa na ewimber. Dua bi so wɔ hɔ a ɔmmpɛ nsu bebree ne dɛm no obi wɔ hɔ a otum gu do nsu ewimber biara anaa anapa biara. Ntsi ɔwo a edua dɛm- ehwɛ dɛm dua no do no ɔwo na ɔwɔ dɛ eyɛ nhwehwɛmu fa duaba n' nna mbrɛ wosi gu do nsu no.